Për një gatim ndë furrë, ndreqë pulën me barra aromatike, vaj e limon, dhopu vendo ndë një tjel. Piqe ndë furrë të nxehur paraprakisht ndë di qind °C për rreth thridjet-di dizet minuta, të e kthyer ndë mes të gatimit për të marrë një ngjyrë të artë të njëtrajtshme. Sigurohu që mishi të jetë gatuar mirë të kontrolluar që lëngu të jetë trasparent.